Kayo dve ndutsi ne tsiga ne vitamina ndutsɨ vi lendejá vi arosvi dv lechevi kēsuvidvkada váꞌa ño rosvi nduterviidu kātɨkué vi tɨ́kue vi srú mi vi tɨꞌnu mi vitsínga i váꞌá di ntutelimu vi ntoko ñꞌvi ntoko ñúꞌu vi masana vi ntíka vi tsɨnga i vaꞌá tsi íka io vi ntóo vi ntōó a neé váꞌa i íkusiondvzuvenlescu vi o dūvé kuli vi o ūveuve ndɨ̄ꞌkɨ́ vi uvendɨ́kɨ́ ne tsi nga vaꞌá i íkai de váꞌa di í kaió de ni dvi ni ɨꞌɨ ni tuté tutedvi nakɨɨn do nɨñɨ nēé káda nachiꞌo do ntaa núu ni neé kádadɨvi kada váꞌa yo tuté. Ne tsíja vꞌa i íkoꞌo podiꞌna ne kāda xeꞌnu duní dɨꞌɨ ngo ne ña te né kēntuku ña dɨvi n ntaꞌaxuú vee kintuku ña dvi ntuku ñaꞌa ntaꞌa xuú ve ntuku av saꞌmí vi ne idií di nga váꞌa vita mii na vevi já ne saꞌmi saꞌmi tɨkuin tɨ́ íka a ía tsi iō íꞌa ne saꞌmi saꞌmi ika kíxi diká ne dvi va tsi váꞌá naꞌnu vi pero tsí ña váꞌa ñá te ña vāꞌá tsi ntute ne tɨvi tsɨ́ɨ n ga i vꞌa váꞌa tsi íka o du kātsɨ nga nev ñá te kuīa vevii íō té ce nte kadakú kuetsī ne ntɨɨ íō ñaꞌmi tɨku tɨ́ te ne iō dú ga vevija tsi nátai ñntátaji nī ñá ne iō ne tsɨɨnga ne vátsi váꞌā vátsi váꞌa tsi íka ío vi ñɨɨ kɨvi ntítsi vi tɨnga vꞌa i aíaíkao tsɨ ga dukadá ji ña ntɨɨ díꞌna vetsi mi kuēꞌen tsin ntítsi ika kuivi kakuimá kuꞌu m ata mí ntátai kataixitú ne dvi kakaintítsi ñe ne tsɨ ga vꞌavá tsi váꞌa síka io du kāñá iña nɨɨ díꞌna ne nté vvijaña vevi a ntátaji ñá ntɨ. Nedɨvkadadvi ntítsi ntítsi kakíxi ñuzuku sanña o míꞌi ntáña kuído ne tíjan ne dɨvi ñꞌɨɨdā í ñáꞌɨ dɨɨn dā í nté ñɨkɨ ñɨkɨ xute ne ñaꞌ ña váꞌá da í tsi dɨvi ñɨkɨɨ íka kaiiꞌa ne dinga váꞌá cā ji diínga váꞌá xa i ñɨkɨɨ íka ío íꞌa íkakakikantáde ñaꞌa ntátai ne ñáꞌa ne dinga váꞌáca í ñɨkɨ́ e íka kai iꞌa ne ñɨka ikakii dinká ne ñaꞌa ña váꞌá xā ji.